लोगों के बाल कई तरह के होई जाई छे। जैसे कि लाल, पीला, नीला, ई सब त। माय बाप से आबे वाला गुन जाई छे भारत। देश में काला आऊर भूरा सबसे कॉमन रंग छे। लेकिन एहा के चेंज करबाबे के चाही त डाई यूज। करे के छे लेकिन काला सब से कॉमन रंग छीया।